Okpi Okpi nji na oyebe-mbinghe. Chang n kǝn nji lyi-ma segere. O-bu mkpi erig nji njak nwut, njak nwut, <noise> o-bu mkpi erig-n jak ayib, njak ayib, obu mkpi erig njak ekwa basi, n-jak ekwa-basi, o-bu mkpi erig nji sora njam nkare n-so-meh yor abha na-meh. Chang nkǝn-na erig ejame i-yima nji kpe-nan-nan. Erig eka fon erig. enok eching ha, na echingha. So, kpe bak ene ofon erig menghe sai erig an-ji nse orie na akpi nji yor ari ka osor. Kǝn erig eja a-nji yim nyen-e-ejum, kǝn erig eja a-nji chong nwut, kpi nwut ehye, kǝn erig a-nji chong ekwa-basi che Obasi se sama. Kǝn erig eja ka yim erig kpe nan-nan ojor-ofu, oyem nong ofu-obak oba chie kǝn ochie goge-o, kǝn Obasi aki ta-be ehfib nji akara-o, so, nsira kpe bak-enne Nyor ari ka Bendeghe Ekeb se kǝn erig eja yim nji o-bu ojak ehbin, chong ehbin o-bu ojak ayip, chong ayip o-bu okima eyim, kim eyim o-bu ojak ekwabasi, Chong ekwabasi. Ka kume ka nju okǝnna erig oyima segere segere ejame anor. Kpe bak ene a kpi erig eje. Erig osowo a nok a kari wa erig kǝn nji yim nyenne ejum kǝn nji yim ejum nji eki fam a-mba. na otim o-meh mbi ntim-na na nehen nyi. Me se kpe bak ene a fi erig eji goge goge ayim nji ka gana ojor, oyima ebi erig, o-ki yen ebi erig-o, o yim nyen erig-o, oki yen nyen ne erig na nong ekpin eja echibe ejak, ka nga okǝn erig eja oyim nji nong o-nora oyim okǝn erig eja nong Obasi a-tuma obha yim nji na nong oki yen ka mbing e Jesus erem.